Aprel haqida o’ylasam, <hesitation> hayolimga judayam ajoyib narsalar keladi. <hesitation> Asosan sayohat keladi, sayohat qilish, chunki aprelda havo judayam zo’r boladi. O’tgan yili ham aprelda sayohatga chiqqanman yevropa davlatlari bo’ylab va bu judayam yaxshi xotiralarni baxsh etgan.